A' kax uyo cuando tak ujanaloo' wi'ijoo' uyu ukitzik uyumil cuando uyumil uk'ochol tu'ux yanoo' <hesitation> la'ayti' b'el tupach <hesitation> uyumil has- has- hasta uyumil uwila' uwila' tulakal a' kax yan tu'ux yan wa la wana donde estan wana'an uyumil ya uyumil uyojel que wi'ijoo' utz'ik ujanal entonces a' kax ub'el tuka'ye'.